Henndu ina fawee e nder dehumidifier, Henndu ina rewa e dow cowol toowngol, Moƴƴere ina ɓuuɓtoo e dow cowol ngol (hono toɓɓe ndiyam), Ndiyam ina moofta e nder tanki walla e nder ɓuuɓri, Henndu yoorndu ina yaltinee kadi e nder suudu nduu